أعتقد إنه لازم يعني على البلدان إنها تركز على إنها تحل مشاكل الموجودة على الأرض، هذا أول شي مثل الفقر والصحة لإنها هذي المشاكل تمس حياة الإنسان بشكل مباشر فتحتاج لجهود عاجلة، لكن طبعا في نفس الوجت يعني إستكشاف الفضاء يمكن بعد يساهم في تقدم العلوم والتكنولوجيا، ويعطينا بعد حلول للمشاكل الموجودة على الأرض، فالأفضل إنه يكون فيه توازن، والأولوية طبعا إن إحنا نحسن الحياة هنا.